Na wuya ca tsighai hyi tsiwuni va ghu ndaka umma mun hada shayin di c’balandan wuti gha ghi di ya eh ghi ndaka ummau wa puc’I nu tsuwari dindinna angwali ba wu latayi a ngwaliya wu ndaka khiya sikarin wa zhau Ghani wa khin bonvita ko puranto wa zhau ba wu <hesitation> zhi di c’balandiwi sai wa khiya nu tsuwari wa vyau, <noise> sai wa firusi wa firusi wa yagusi wa yagu ya Ghani wani bu laya was a dindinna to ghi wu layi ba wu ndaka firusi ghanga wu layi wa sa tsuwari ta um ti ta umma dindimu ba sai wa firusi I wu layi ba wa fiirusi Ghani bu sa dindinni ta umma dindin ghan bu laya rabyi byana ta firusi ta umma rabyibya khin we ba wu ndaka umman har wa sa nu shayina. <noise>